Me ankasa deɛ, megyedi yie sɛ, yɛwɔ nnomaa bebree wɔ hɔ a, wɔtumi ɛne nipa kasa anaa sɛ wosua nipa kasaa. Menhyɛda nnim bebree deɛ, na deɛ, na deɛ nnim paa ne sɛ, yɛwɔ aboa bi a yɛfrɛ no Ako. Ako yɛ aboa bi a, ɔno, dede bi ara ɔte no ɔtumi ɛyɛ bi. Kasaa bi ara ɔte no, ɔtumi ɛka bi. Saa nso na afei wo ne no wɔ hɔ a, na afei ɔte dede bi wɔ n'aso mu, ɔbɛtumi ayɛ saa dede no bi. Na mmom, ɔkwan a anaa adeɛ a ɛboa no ma no tumi yɛ saa dede anaa ɔtumi ɛkasa no deɛ, nkasɛ nnim a ne mboa. Ɛno deɛ mennim. Na mmom deɛ nnim ne sɛ ɔyɛ aboa bi a dede bi a anaa kasaa bi a ɔbɛte no n'aso mu no ɔtumi ɛyɛ bi.